Ohi wura faransi be a o cansan napolion na., ma dwegoli na to hɛbin to 'o pan yissa robera cururu na, bra bfaransima isituare, ho segonde gɛre mɔndiale lɛ na a faransi a'a zɛrɛ zɛrɛ a faransi a boɲa ma beba wa Degoli.